عشان تتعلم لغة جديدة، أفضل شي يجولوه إنك لازم تقرأ عن الكلمات اللي بتحفظها قبل ما تنام، وإنت نايم عجلك الباطن يجلبها جوا راسك، وممكن -ممكن تشوف لك موقع ليعلم هذي اللغة، ويسمح إن الناس تتكلم فيها ويمارسونها على الموقع.